<hesitation> kalau peran tradisi di masyarakat modern ni sebenarnyo banyak <hesitation> salah satu nyo dengan caro kito melestarikan <hesitation> warisan budayo yang kito yang dak ado kito punyo, jangan sampai yang budayo yang kito punyo ni makin lamo makin hilang, kareno kito dak biso menjago warisan budayo kito <hesitation> jadi buat anak cucu kito nanti warisan budayo ni tetap lestari jadi mereka ingat dari mano asal dio, budayo dio, apo biak dak mudah terpengaruh samo budayo luar, contoh nyo <hesitation> macam jatilan yang mano budayo orang jogja, anak- anak kecik, anak- anak bayi kecik sd, smp, SMA mereko ni masih tau apo jatilan tu cak mano, jatilan tu dari mano <hesitation> sayo raso orang- orang jambi ni harus menengok samo apo yang dilakukan samo orang- orang jogja, saya kira itu ya sangat penting untuk menjaga tardisi po budayo kito.